أعتقد <hesitation> إن الشعر له علاقة قوية بالعصر الحديث، الشعر يعكس مشاعر ،وأفكار الناس ويعبر عن قضاياهم ،ومشاكلهم ،اليوم الشعر يتواجد في كل مكان من وسائل التواصل الإجتماعي، إلى الأغاني يعني له -ذور- دور كبير في التعبير عن هويتنا، ومشاعرنا في العصر الحالي.